Na cwenta ja na mayati nntseiñꞌoomꞌñe tsꞌaⁿ ñequio satye nchiiti ncheⁿ catscu ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee ju seitye ya nlcwaꞌ tsꞌaⁿ na wiiꞌ meiⁿntquia nnom tycu chaꞌxjeⁿ na jaa na jeꞌ jeeⁿ majndye nnom ntycu jnda̱ maniom joꞌ na chii macaⁿnaꞌ na yati nntseiñꞌoomꞌñe tsꞌaⁿ ñequio seitye ee chaꞌxjeⁿ na juu ncheⁿꞌ catscu jeeⁿ mawꞌiinaꞌ cwentaa nnꞌaⁿ na wii jndye nnom ntycu ee jndye nnom ntycumeiⁿꞌ titeincueenaꞌ na cwentaa joona na nlcwaꞌna chaꞌxjeⁿ na ncheⁿ catscu meiⁿnquia ꞌnaⁿ na luii jeeⁿ mawꞌii ncheⁿꞌ catscu joꞌ chii macaⁿnaꞌ na mayati nleilꞌueeꞌndyo̱ seitye chaꞌ na ljoꞌ mayati nntsꞌaa tsꞌaⁿ cwenta ñequio ntycu oo ꞌnaⁿ na jom macwaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na juu satye tijndeiꞌtinaꞌ nljeiꞌ juunaꞌ yuu na waa tienda ee joꞌ maxjeⁿ cwilalꞌuanaꞌ ndoꞌ ncheⁿꞌ catscu juunaꞌ jeeⁿ maxꞌiaa ꞌaaⁿnaꞌ na nljeii tsꞌaⁿnaꞌ ee cantyja na quiaxjeⁿ quiweꞌ catscu chaꞌxjeⁿ na njoomnchꞌu jeeⁿ maquiaxjeⁿ quiweꞌ catscu ndoꞌ jndeiꞌnaꞌ na nlajndaaꞌ ncheⁿꞌ catscuwaꞌ na nlañꞌoomꞌ nantquie.